Alura sicürament ën Siberia a fa freit cuindi ëntà purté d'vestì pezant, dë scarpe ch'a tenu caud e capèl ch'a tenu caud e dop sempre d'coze, aghé avei d'enfurmasiun sül dël pais